Man kaiser ka alag elimi guitar ekoni keisar ka alag elin <hesitation> engir alie <hesitation> dig alag daff koye norodra engira koye norod ekora mena koye mena ayi dogo koye menia eddi eddi kondon nogon abak lak domina engir mani abak jeloe abak koni engira mana eddi kondon nog ta fa mani. Eddi eyion nogon touge nami نقر nami engira, kondo log goni soka eskai nami taka kula fejeko eska ushana طبعا لكن koye kemso dary koye kemso darin eddi kondon log ayion log eskai ushanami. Ter koye kemso eronon كل wae ushantani eddi soka le soka eddi serbae eddin <hesitation> serbae enchi eddin serbae enchi log soka eskai entani kondon logi eyion logon ghase nan ne kashi logi ushir tekan tiuga tekn صوت ta alie